Izy kà zen̈y izaho andeha dia vity andeha hamakivaky Azia, ten̈a ny ràha ataoko vôlohan̈y zen̈y mandry tsàra akendriky e. Mila ampy tsara zen̈y torimasonakà alohan'izaho andeha, avy iô môraly nakà zen̈y efa atao an̈abo tsara. Avy iô koà zen̈y mila mitôndra ràha jiàby tokony ilaiko zen̈y izaho an̈aty sakanakà ao, zen̈y ràha jiàby ten̈a ny importon amin'ny làlan̈a an̈y zen̈y.